أول حاجة هو كندير الخيط في اليبرة وكنوجد هديك الصدفة لي غدي نعملها في داك القميجة أو في داك التيشيرت، كنشد وكنتبت داك الخيط الأول على داك القميجة أو التيشيرت ومن بعد كنحشي داك الخيط في كل مرة في داك التقيبات، التقيبة الأولى التقيبة الثانية ديال داك الصدفة، حتى كنتبتو مزيان فوق هداك الطرف ديال الثوب ديال القميجة أو ديال التيشيرت.